Se opa ara aiporu bu,s aja vaera aparaviki jare trufi jepi katu jokuae jepi mboapi vorivia igua, jaema bus jepi mokoi vorivia igua jaeramo se aja kuagui pipeño separavikiape